Pus yú ta ho o on. nida no nrachón nrivaí, tu na kuchonngi hú kidi ñóo ñóo kuayó na kuchoin ña dachoí nruchí, adachói yuxá ha dachoi ho o on. nunguan ni dachó mi tá, najan ni xataini kuchoin chi viiga choá ini na jan ta yaxhiga tu ho'a xhina nrea ta na dadavoío yuá ta ho o on. horaliani ho n kidaó na kuxhio, ta ho o on. ta hú ho o on. na ká yá tá naxó ta yachí ni dá tu kini yachi xama nrachónxó ha va kudo vá chí nayachi ni dá ta kao na yaxhi ni ho ñayó tu ho o on. noi ta va nakudó vá ta vanga ñóo kua yó.